Anyi-anyira, anyi-anyira ira takai matailas tuku. mikalu takai tua suata'te tabail'a kata mundur'te sas teila tura walo kira sadap. Mo'le nibabai'le ira nawe kita masingati o'ca tatunggu ulansa gumari'ra tei tatunggu ngaraka tei, nai bisa tataki lau tasik. Mana sira minasaka ira wanura baban walo kau, sabab'a angmaunsi lau loka minlian matakena anak mahun mancia bobabk silau walo. Da'dibanifin da'dila tei la nai bisa lau dia taku dia nyanyi ro'ca medas abis lau kira reda barasi datagi de arsinula'te repagrigira'te asal nai bisa dafusak dawei'a namanganga nai o'ca Anyi-anyira ira <hesitation> metasira'i tei tasinyilari baru taweni rampa-rampasi nai ira takai sadap tuku loka. Nai tawei tura balara tei tawei tuni <hesitation> bawang mana la tei la'te ira takai sadap. Biasa kau manaira nasaka ira narak sa fakasa, sabab manaira dasaki'ra tua uran angin mana. Mana iwa nasaka ira dawe wanura rame wolu, sabab'a mancia najiti nagi babis daratan nai'e dabail anyi-anyi'wa, atamari seran daratandi loka nai duridia anyi-anyi mamahun nai'a. Damulin nai ditompat mimiansi, anyi-anyi'wa memang mana susa'ra woi sa loka, sebab'a ingasaka la kira musti anyi-anyi'sira natua anyi-anyi'sira ira. Boitna manai o'ca anyi-anyi seran la nabulis bari bobaki o'ca, baru taka tarasa nimasina masi tuku loka. Sebab iyata tasik'ina nimasina wekan, tapi takai juga <hesitation> boita <hesitation> kisadapi tama. Anyi-anyi'sira ira nanalu'si mo, nimatela sa walo ira'o bologuk bologuk bolo. Timur ranasaka loka ra anyi-anyira fataru wa bota'ra loka. tatari wa kaikura naroka sabafwara'te natagi loka ira, fanga manasasa nai tei loka. Mancia'i nai'a bisa dataru difangawa warata natagi mana tei, leime mancia ina 'e dawe fanga mana dajabultu walo ira, warat natagi loka ira anyi-anyira mbowa tompat'a tei walo. Misuata walo, anyi-anyinira rapa-rapat iwamo tajabul datagi dawei'le suati nai'a tatagi <hesitation> talamas mana baru bisa, talamas mana <hesitation> taroka suat'a iwa dejabur tuku datagi riyesi'mo paki-paki'te. Medasulasi datagi'a dakaimana dedatunu suat'a, bo <hesitation> mawaniwasi memang taguk nai si jat'te. Sebab rewanu'ri kau ira warata natagi fandiwa loka ira, manciasi damido de susa loka. Warata natagi loka ira feferam'o nasaka nai'a tansoaratu walo. niwala-walam buakisikse namawa sei namaw'a naosa lau'le wala-wala nanararok itu'ni lepa-lepa mahunisik. Ira'le Mancia falabonsi'ra dakuk nai'a anoktata nai bulu jabul boluk. Kalu mikjabul loka ira nai wanura mo kombimanasi sa jat'te mo apalagi mancia nai tanaolat. <hesitation> anyi-anyira memang mana <hesitation> susa sa walo. sabab'a ibuaulan'a anyi-anyira loka ira dongar habar loka nai mancia lebarledor lauria loka, <hesitation> mancia lebarledor lautasik. Wala-walam wara tei ira memang'a <hesitation> ibobak walo. Tamao tasobal kitang gitinggi'te jat'te. tamao'a tata giting-gitinggi'o <hesitation> uranana pele kita.